A dari a hwɛi ni yɔ utúúráá. A dari ahwɛli ni ukou. A dari ahwɛli ni ukou ni yɔ anyiŋ, a dari ahwɛli ni ukou ni yɔ ahwei. A dari ahwɛli ni ukou ni yɔ atar. A dari ahwɛli ni ukou ni yɔ anaa. A dari ahwɛli ni ukou ni yɔ ató. A dari ahwɛli ni ukou ni yɔ utoonyiŋ. A dari ahwɛli ni ukou ni yɔ utɔɔhwei. A dari ahwɛli ni ukou ni yɔ utɔrɔk. A dari ahwɛli ni ukou ni yɔ utuuraa. A dari ahwɛli ni shɔk i hwɛi. A dari ahwɛli ni shɔk i hwɛi ni yɔ anyiŋ. A dari ahwɛli ni shɔk i hwɛi ni yɔ ahwɛi. A dari ahwɛli ni shɔk i hwɛi ni yɔ atar. A dari ahwɛli ni shɔk i hwɛi ni yɔ anaa. A dari ahwɛli ni shɔk i hwɛi ni yɔ ató. A dari ahwɛli ni shɔk i hwɛi ni yɔ utooanyin. A dari ahwɛli ni shɔk i hwɛi ni yɔ utɔɔahwɛi. A dari ahwɛli ni shɔk i hwɛi ni yɔ utɔrɔk. A dari ahwɛli ni shɔk i hwɛi ni yɔ utuuraa. A dari ahwɛli ni shɔk itar Shɔk i utóóanyiŋ ni yɔ a hwei. shɔk i utóóanyiŋ ni yɔatar. shɔk i utóóanyiŋ ni yɔ anaa. shɔk i utóóanyiŋ ni yɔ a atar. shɔk i utóóanyiŋ ni yɔ a naa. shɔk i utóóanyiŋ ni yɔ a tó. shɔk i utóóanyiŋ ni yɔ a utóóanyiŋ. shɔk i utóóanyiŋ ni yɔ a utɔɔahwɛi. shɔk i utóóanyiŋ ni yɔ a tɔrɔk. shɔk i utóóanyiŋ ni yɔ a túúráá. shɔk i utɔɔahwɛi. shɔk i utɔɔahwɛi ni yɔ anyiŋ. shɔk i utɔɔahwɛi ni yɔ ahwɛi. shɔk i utɔɔahwɛi ni yɔ a atar. shɔk i utɔɔahwɛi ni yɔ a naa. shɔk i utɔɔahwɛi ni yɔ a tó. shɔk i utɔɔahwɛi ni yɔ a toó anyiŋ. shɔk i utɔɔahwɛi ni yɔ tɔrɔk. shɔk i utɔɔahwɛi ni yɔ utuuraa. shɔk iu tɔrɔk. shɔk iu tɔrɔk ni yɔ anyiŋ. shɔk iu tɔrɔk ni yɔ ahwɛi. shɔk iu tɔrɔk ni yɔ atar. shɔk iu tɔrɔk ni yɔ a naa. shɔk iu tɔrɔk ni yɔ a ató. shɔk iu tɔrɔk ni yɔ tóó anyiŋ. shɔk iu tɔrɔk ni yɔ utɔɔahwei. shɔk iu tɔrɔk ni yɔ utɔrɔk. shɔk iu tɔrɔk ni yɔ utuuraa. shɔk i u túúráá. shɔk i u túúráá ni yɔ anyiŋ. shɔk i u túúráá ni yɔ ahwei. shɔk i u túúráá ni yɔ atar. shɔk i u túúráá ni yɔ a naa. shɔk i u túúráá ni yɔ ató. shɔk i u túúráá ni yɔ utooanyiŋ. shɔk i u túúráá ni yɔ utɔɔhwei. shɔk i u túúráá ni yɔ utɔrɔk. shɔk i u túúráá ni yɔ utúúráá. u dari. u dari ni yɔ anyiŋ. u dari ni yɔ ahwei. u dari ni yɔ atar. u dari ni yɔ anaa. u dari ni yɔ ató. u dari ni yɔ utóó anyiŋ. u dari ni yɔ. utɔɔahwɛi. u dari ni yɔ utɔrɔk. u dari ni yɔutúúráá. u dari ni u ukou. u dari ni u ukou ni yɔ anyiŋ. u dari ni u ukou ni yɔ ahwei. u dari ni u ukou ni yɔ atar. u dari ni u ukou ni yɔ anaa U dari ni u ukou ni yɔ ató. u dari ni u ukou ni yɔ utooanyiŋ. u dari ni u ukou ni yɔ utɔɔahwei. u dari ni u ukou ni yɔ utɔrɔk. u dari ni u ukou ni yɔ utuuraa. u dari ni shɔki hwei. u dari ni shɔki hwei ni yɔ anyiŋ. u dari ni shɔki hwei ni yɔ ahwei. u dari ni shɔki hwei ni yɔ atar. u dari ni shɔki hwei ni yɔ anaa. u dari ni shɔki hwei ni yɔ ató. u dari ni shɔki hwei ni yɔ utooanyiŋ. u dari ni shɔki hwei ni yɔ utɔɔiwɛi. u dari ni shɔki hwei ni yɔ utɔrɔk. u dari ni shɔki hwei ni yɔ utuuraa. u dari ni shɔk i tar. u dari ni shɔk i tar ni yɔ anyiŋ. u dari ni shɔk i tar ni yɔ ahwei. u dari ni shɔk i tar ni yɔ ator. u dari ni shɔk i tar ni yɔ anaa. u dari ni shɔk i tar ni yɔ ato. u dari ni shɔk i tar ni yɔ utooanyiŋ. u dari ni shɔk i tar ni yɔyuutuu utɔɔahwɛi. u dari ni shɔk i tar ni yɔ utɔ'rɔk. u dari ni shɔk i tar ni yɔ utuuraa. u dari ni shɔk i naa. u dari ni shɔk i naa ni yɔanyiŋ. u dari ni shɔk i naa ni yɔ ahwɛi. u dari ni shɔk i naa ni yɔ anaa. u dari ni shɔk i naa ni yɔ ató. u dari ni shɔk i naa ni yɔ utooanyiŋ. u dari ni shɔk i naa ni yɔ utɔɔhwei. u dari ni shɔk i naa ni yɔ tɔrɔk. u dari ni shɔk i naa ni yɔ utuuraa. u dari ni shɔk i itó. u dari ni shɔk i itó ni yɔ anyiŋ. u dari ni shɔk i itó ni yɔ ahwɛi. u dari ni shɔk i itó ni yɔ atar. u dari ni shɔk i itó ni yɔ anaa. u dari ni shɔk i itó ni yɔ ator. u dari ni shɔk i itó ni yɔ utooanyiŋ. u dari ni shɔk i itó ni yɔ utɔɔahwei. u dari ni shɔk i itó ni yɔ utɔrɔk. u dari ni shɔk i itó ni yɔ utuuraa. u dari ni shɔk i utóóanyiŋ. u dari ni shɔk i utóóanyiŋ ni yɔ anyiŋ. u dari ni shɔk i utóóanyiŋ ni yɔ ahwɛi. u dari ni shɔk i utóóanyiŋ ni yɔ atar. u dari ni shɔk i utóóanyiŋ ni yɔ anaa U dari ni shɔk i utóóanyiŋ ni yɔ ató. u dari ni shɔk i utóóanyiŋ ni yɔutooanyiŋ. u dari ni shɔk i utóóanyiŋ ni yɔutɔɔahwɛi. u dari ni shɔk i utóóanyiŋ ni yɔ utɔrɔk. u dari ni shɔk i utóóanyiŋ ni yɔuttuuraa, u dari ni shɔk i utɔɔahwei, u dari ni shɔk i utɔɔahwei ni yɔ anyiŋ, u dari ni shɔk i utɔɔahwei ni yɔ ahwei, u dari ni shɔk i utɔɔahwei ni yɔ atar, u dari ni shɔk i utɔɔahwei ni yɔ anaa, u dari ni shɔk i utɔɔahwei ni yɔ ató. u dari ni shɔk i utɔɔahwei ni yɔ utooanyiŋ. u dari ni shɔk i utɔɔahwei ni yɔ utɔɔahwɛi, u dari ni shɔk i utɔɔahwei ni yɔ utɔrɔk. u dari ni shɔk i utɔɔahwei ni yɔ utuuraa. u dari ni shɔk shɔkiutɔrɔk. u dari ni shɔk shɔkiutɔrɔk ni yɔ anyiŋ. u dari ni shɔk shɔkiutɔrɔk ni yɔ ahwei, u dari ni shɔk shɔkiutɔrɔk ni yɔ atar, u dari ni shɔk shɔkiutɔrɔk ni yɔ anaa, u dari ni shɔk shɔkiutɔrɔk ni yɔ ató, u dari ni shɔk shɔkiutɔrɔk ni yɔ utooanyiŋ. u dari ni shɔk shɔkiutɔrɔk ni yɔ utɔɔahwei. u dari ni shɔk shɔkiutɔrɔk ni yɔ utɔrɔk, u dari ni shɔk shɔkiutɔrɔk ni yɔ utuuraa. u dari ni shɔk i utúúráá. u dari ni shɔk i utúúráá ni yɔ anyiŋ, u dari ni shɔk i utúúráá ni yɔ ahwɛi. u dari ni shɔk i. utúúráá ni yɔ atar, u dari ni shɔk i utúúráá ni yɔ anaa. u dari ni shɔk i utúúráá ni yɔ ató. u dari ni shɔk i utúúráá ni yɔ utooanyin. u dari ni shɔk i utúúráá ni yɔ utɔɔahwei. u dari ni shɔk i utúúráá ni yɔutɔrɔk. u dari ni shɔk i utúúráá ni yɔ utuuraa. A dari ahwɛi. A dari ahwɛi ni yɔ anyiŋ. A dari ahwɛi ni yɔ ahwɛi. A dari ahwɛi ni yɔ atar, a dari ahwɛi ni yɔ anaa, a dari ahwɛi ni yɔ ató. A dari ahwɛi ni yɔ utooanyiŋ. A dari ahwɛi ni yɔ utɔɔhwɛi. A dari ahwɛi ni yɔ utɔrɔk.